Sakafo azo amaigniny, maro karazagna. Ôhatra e: légume afaka amaigniny igny. Ave anana, afaka amaigniny, agnanambo regny ohatra amaigniny. Aveo afaka hamaigniny ka voamainy, zarikô, voanjombory regny amaigniny. Avakeo voankazo jiaby, fruit jiaby regny afaka amaigniny satria afaka hitehirizana azy atao fomba fitehizizana amaigniny aby jiaby.